Un tedi kiti ñoo xa ihó ya'á, ndaxhikono tinri, tanakeno languiyuki xhinó daketeti xaté, dayunuti dakanda xati nidá hu nu luchi nrida un kiti xaxhí, kunu no'o yaté xanda ndá, xari iti há kondangoña ña chidi nguanó natonda dukúti xakatiná xhini nó anyintá hikonoti ngui, xhikodagui tekoñaxhini no komo ngueliniti xhininti nanyo'ó, keneti iinti ndagui tinti.